<noise> ndeha hataontsika hoe <hesitation> nanendy sakafo tamin'ny lapoaly aho, dia <hesitation> may ilay sakafo. Dia <hesitation> niraikitra be. Ny <hesitation> fomba hanasako an'ilay lapoaly rehefa avy eo an, a <hesitation> alonako rano aloha. Avelako hilona rano kely. Raha ohatra ka tsy misy <hesitation> a <hesitation> zavatra manokana hafa ahafahana hoe m-m-manala azy. Dia <hesitation> rehefa milona rano <hesitation> kelikely eo izy an, dia afaka kikisana amin'ny <hesitation> sotro ilay miraikitra mba hiala. Izay vao tena hoe <hesitation> kosehana amin'izay amin'ny <hesitation> paille de fer sy savony, hanesorana an'ilay <hesitation> zavatra miraikitra izany sy hanadiovana an'ilay lapoaly. Fa <hesitation> amin'izao fotoana moa efa misy amidy eny amin'ny magazay eny produits a <hesitation> vokatra <hesitation> indostrialy, karazana feta ilay izy, hoe <hesitation> fanalana <hesitation> zavatra miraikitra sahala amin'ireny. Izaho aloha mbola tsy nampiasa. Fa raha ohatra ka misy izay an, dia <hesitation> handramako ihany amin'ny manaraka. Fa hatreto aloha dia izay fomba fandomana rano izany an <hesitation> sy fikosehana azy amin'ny paille de fer misy savony, izany no tena <hesitation> fanesorako ny zavatra miraikitra amin'ny <hesitation> lapoaly